نعم، لأنه يسبب أذى للحيوانات، وبدنا نكون رحيمين ونحترم حقوقهم, وبعض الأحيان ممكن يكون مهم لوسيلة تدفئة للأشخاص اللي يسكنون في المناطق الباردة بس القطن بديل ممتاز بشكل عام ولابد انه ما يتم استغلال الحيوانات بشكل مفرط للحفاظ على توازن الطبيعي في البيئة.